<hesitation> Resaka aintelizansy artifisiely zen̈y. <hesitation> ino koran̈antsika tiô in̈y? Ara-dalàn̈a resaka fan̈apahan-kevitry? Tsy ara-dalàn̈a e. Fôtony izy iô tsy mahakômpirandira tsarabekiny raha ten̈a ny mahazo olon̈o araiky fa man̈amia hevitry vasity be zen̈y izy. Karà zen̈y.